أي في مرة جفت شخص كنت اعرفه في مكان عام لكن سويت روحي يعني ما- ما جفته <hesitation> لاني ما احب أتكلم مع هالشخص لانه يعني وايد ثرثار وايد يتكلم ف <hesitation> فنعم هاي الموقف وفي بعد وايد مواقف مشابهة غير